Si al e impurtant, al e impurtant për pudei vive comuncue ën la sucietà che suma che suma al di d'ëncöi. Al e nen facil però ventarìa ventarìa cerché d'ëmparé, ëmparé e musté l'edücasiun e tüt ël rest a le a le future generazioni comuncue a va bin